<hesitation> Gn'isagne karazagne sakisaky laniko isakerinandro amin'akapobeny zany da karazany telo e sakisaky <hesitation> laniko agnatin'erinandro ao anatinizany gne brochette mety mahalanilany eo aminy folo na roapolo eo zany isakerinandro gne brochette da e nem koa zany nem mbola mahalany anizay avao koa mety roapolo na telopolo isakerinandro da gne sambôsy koa da mbola mitovitovy amezay avao koa.